لو المفاتيح ضاعت بيتهيألي هيبقي فيه حد تاني معاه نسخه فأقدر اطلع نسخه تانيه، لكن لو التليفون وقع مش هقدر اجيب غيره ومش هقدر اجيب الحاجات اللي كانت عليه فلأ انا أفضل ان انا اضيع المفاتيح بس التليفون ميضيعش لان التليفون بالحاجات اللي عليه مش هقدر اعوضها انما المفاتيح هقدر اعوضها بسهوله، سواء من حد او ان انا حتي اطلع كالون جديد.